A xinla rilo wa mieti tora raskin xkay lei xinladika galoi o de lei kantela en llu to blex laka guine xinla ka bin raka wiile le xnaꞌ diikaꞌ c̱heto pioxix lela pioxix le xinlawa xnaꞌ llo llani ka ne la lia xnaꞌ te xib wini nia lei xinladika wachik ten xicho wa te lei tile llakan bale gan to loi kanti bi xna tublo tubda aka lei da ri ridada kanto porx xinladika kwan lax kwan bchuu le na woxi waliab per xinladika laibax lo liaba xwalo lagan xin loluxgan a dan lei ga to loi kan xnaꞌ diikaꞌ luna telela nilo bexka batien